Eey, masiŋaaji ina mbaawi waɗde ñeeñal ko noon ko yimɓe kadi njogii ngalɗoon ñeeñal ngam waɗde masiŋaaji, naatnude e ekkide ɗiɗoon masiŋaaji ngalɗoon ñeeñal ɓe njiɗi masiŋaaji ɗi mbaɗa. Nder ɗum noon masiŋaaji ɗi ina mbaawi waɗde ñeeñal haa ɓurto bani aadee yaawde e feewde.